Bei bei peritah melo pidok progrem kebajikan memeng okaylah bei mun bei ino ngadan a mun bei imeji kecemasan gejikan mun bei bak perlu-perlu banjirkah a situasi geji lah memeng bei progrem kebajikanah iyenlah wak diyaknya kerajaan telo.

Senaman ataupun bengsa, bengsa senaman wak suka kou, akou selalunya brisk walklah, brisk walk, makau eh. Lima kilometer makau setiap lau, eksesais senaman kou. Jalak agei a akou suka tuwun, setengah jam tuwun, diyak tan ngaklah, diyan tan badan eksasais.

Ooo itou, sabjek senuka kou mestilah pendidikan moral, sejarah, geografi, bahasa Melayu, Inglih. Akou nda berapa suka matematik, sain oklah, matematik yen aduiii. Minoukah akou nda suka tapi bak mengira duwit akou suka tapi paling akou sukalah sejarah, geografi, pendidikan moral, perdagangan ah, gejilah, yen lebeh membaca

Bagi kou benda itou perkara itou semua bermula kuman leboklah. Mun kaau mengajar anek kaau diyak-diyak gak lebok siyen akan pengan perangai diyak kawak gak sekulkah gak gaan-gaanlah. Semuanya bermula dari lebok mun tina-tama debei mengajar anek kuman lebok wak diyak tan getan iyen kawak mun gak sekul.